मेते जू चाइनीज़ तरीकु कु खानू हौंडू जान चौमिन हुएगी मोमो हुएगा स्प्रिंगरोल हुएगी यान तरीके के फास्टफूड मेते बहुत पसंद छीन लेकिन मेते बनौनू नी औंदू मैं सीखना चौलू।